Neme kaduak iala so na se, au hele bisa kokolak basa hatoli la dede'a na. Te mete ita kokolak to bana la so na mae ita kokolak tos boe o, bana ia dudu'an ta lo ita ndia fa na. Ma mete ma, ita bisa kokolak basa hatoli la dede'an nal basa negara la dede'an nal so na, bisa te lo be sa ita bisa kokolak to basa hatoli la, ita malelak ndia so.